घाम हमनीके थाहे बाटे कि गर्मीके समयमे बरी गस्के लगैये। आ खास कर्के तराइमे गर्मीके समयमे बरी गस्के घाम लगैये। आ हम जाहिया लैका रहली न त हमे साइकलके तीन चार किलोमीटर कीकलेसे चलाके अपन स्कूल पढे जाइत रहली उहे घाममे । त हमरा उ घाममे जाएके मने न लगैत रहे बरी गस्के घाम लगैये नत अल्छी लगैये । त हमनिके ठाउ ठाउमे रुकके गाछीके नीचा बैठैत रहली तैका सथाइत रहली । ओकर बाद फेन जाइत रहली । फेन दोसर गाछीके नीचा बैठैत रहली सथाइत रहली फेनु जाइत रहली त इहे करैत रहली । आ घाममे त सब जानाके काम करेके निमन न लगैये। घाममे बरी अल्छी लगैये नत आ घाममे त कैसन कैसन आदमी सब करिया होजाइये । आ उहे घामके कारणसे हमनीके मनो न लगैये कुछो करेके। आ इ घाम बहुत फाइदा वाला भी चिज बाटे हमनीके लागि काहेसे हमनीके काप्रा सुखाएके मिलैये, औरो टाल कुछो करेके मिलैये। आ घामके हमनीके इजतो न करैसि का गर्मीमे । जैसे कि हम आब गर्मी बाटे त गर्मीमे घाम आइ न त हमनीके दमी सब घामके बरी गरियाईसि, कहैसि ए केतना घाम हैरे काहे इ घाम आगेलै, ओकरा इजते न देइसि । आ उइहे घाम हमनीके ठन्डामे उइहे घाम हमनीके निमन लगैये । उइहे ठन्डामे हमनीके उ घामके इजत करैसि मनाइसी आ बोलाईसी कि कहिया घाम अतै आ जल्दी आरे घाम हमनीके कहैसि ।